देखो सा हुकम समुद्री खाणा खावा वास्ता मूँ बना मूँ अगर जैसां माछली है तूं बणो माय कट्ठा बड़ा निकाल देवूं। पाछा वना तात्ता पानी सूं धो देवूं अणा बाद मां मूँ उन्न माछली न तलमां तलन खा जाउं।